Lu scrusciu di li passi mi fa pinsari a la prisenza di qualchidunu macari ca nun lu vidu. Richiama l’immagini di caminati nutturni supra strati silinziusi. Mi duna ‘n sensu di aspittativa comu si stessi succidennu qualchi cosa. Pò essiri rassicuranti o preoccupanti a secunnu di la situazioni.